Loonnugol kaddule ka beñuwaar ma kebbintaa ndiyam ngaɗaa hen. Hinno aɗa nannga hoore kadule ɗee juuɗe maa aɗa yigga. Walla hannde masiŋaaji loonnooji ana ngoodi. So a tukkii ɗi e kuran tan, a weddoto hen kaddule ɗee, ngaɗaa hen saabunde, ñoƴƴaa buton. Hinnoo kandji duu iɗi loonneede.